ମେଶ୍ରର ଜୋ ସବ୍ଭେତା ହୈ, ଇତାକୋ ସବସେ ପୁରାନା ସବ୍ଭେତା ମାନା ଜା। କୋଲେ କି ମେଶ୍ରର ଜୋ ସବ୍ଭେତା ହୈ, ତାରୂପରେ କେହୀ ରାଜ୍ଯ ନହୀଂ କରେତୀ ପାରୀ ଥୀଲେ। ଇତା ନୀଲ ନଧୀରର କିନାରେ ଵହଵାଧୀ ମହାନ ସବ୍ଭେତା ଥୀଲା। ଇତାରେ ବହୁତ ସାରେ ଵିଦ୍ଵାନ ଔର ଗଣୀପ, ବହୁତ ସାରେ ଔର ଵିଵସ୍ଥିତ ରୂପରେ ଇତା ସବ୍ଭେତା ଥୀଲା। ଇସ ସବ୍ଭେତାରେ ଅଂଥ ବହୁତ ଲେଥ ହୀ ଥୀଲା, ବହୁତ ଲଂବେ ସମତ ହୀ ସବ୍ଭେତା ଥୀଲା। ହୈ ଲେଥା କୋ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଔର ଅଚ୍ଛା ସବ୍ଭେତା କହା ଜାଏ।